लेकेन असली सब्जियां रो जीनों का जो। अपना खाना मिलें खाजें तीछे अपने सेहत के लिए बार रहें। अपने सेरीर के लिए बिलकोल हानी कारग नहीं रोने जो बार रोहें। पर जैसे की डेकोन जैसे की एक जोड़ वाली सब्जी रोने जैसे केल। जे काई पते दार रोने जे बेंगन जे काई काटे दार नहीं रोहें। ये सब खाने से अपने सेरीर में पॉष्टिक तत्वने ये सब आय जाए।